اوقف اي شخص واسأله واقول له مثلا عذرا او ممكن تساعدني، او لو سمحت ممكن تقول لي فين اقرب مركز شرطة من هنا، او ممكن تساعدني وين اقرب الشرطة من هنا ،وهو بيجاوبني.